<noise> Hany zao hany tena hoe tsotra nefa tiako <hesitation> hoe vary amin'ny anana zany e, de magnendy kotoza kelikely avao iha afangaronao aminy ataonao laoky, ah! Iha efa- fa milamina iha.